.علمي مضامین هغه څانګې دي چې د طبیعت، ژوند، مادې، انرژۍ، چاپېریال، او کایناتو مختلف اړخونه څېړي .لکه: بیولوژي، فزیک، کیمیا، ریاضي، چاپېریالي ساینس، ژنتیک، اناتومي، فیزیولوژي، زولوجي، بیوکیمیا، میتابولیزم، ارتقايي بیولوژي او داسي نور